باش تحدد تريكو أول حاجه حطو على سطح أو حاجه تكون مستويه <hesitation> منبعد خذ الحديد و حطها على درجة حراره متوسطه حسب نوع القماش، أبدا من اليدين و بعد ما تتكمل روح للصدر و ظهر حاول تحرك هكا المكواة بحركات دائريه باش متعملش تجاعيد، إذا كان تريكو لراك تحدد فيه ، فيه طويات و لا تفاصيل خلي مليح أنو تخلي المكواة تكون دقيقه باش تفرغ هاذوك التعاجيد.